أنا بصراحة بفضل الطيران. لأن الطيران يعطيني حرية ما لها حدود. بقدر أوصل إي مكان بسرعة بدون زحمة أو تعب. وأشوف الدنيا من فوق ومناظرها الجميلة. بعد الطيران يخليك تحس إنك خفيف ومتحرر من كل القيود أم الأختفاء مع أنه مفيد في بعض المواقف بس تحس أنه ممكن يكون شيء ثقيل نفسيا إذا كنت أستخدمه للهروب أو التخفي طول الوقت.